Itony aby a karazagna amboa fantako: amboadia, dia amboa an-tanagna, dia chien de salon a, dia berger- amboa berger.